الإثنين خيار صعب بينهم بصراحة، بس افضل اني اكون الأكثر ذكاء، و ليش؟ لأن أكيد بكون أكثر ذكاء، فا بجدر أكون مشهور، و يمكن أستفيد من شهرتي كمان، و أمسك منصب و مدري إيش و كده يعني.